A koi egya ma sene ekaa tun adama sa mat ema maa to emase be yanide to abɔt go ne ekap ni shine ema be gan awa everu mase gan awa evaru ashaŋ ema awe varu ma we awe evaru ma ke ga ba ede anŋa mase ba ede anŋa shine mase ba ede anŋa eni ma bot gone egap ni shne ashaŋ ema awe evaru ogunduma sahiŋ ma awa evaru ogunduma shine duk ne edɔɔkɔ maa ejapɔ nekezɛ dami na ni egap ni ze dami nani shine kaa hari aba she zhine dege gɔkɔɔ shine ma bi ba opana bi be set opanai tun dege ebi se ba eset opanai bi ba bisi ba ka gaabi na abɔk avaa bi set biset opana eti ma sen zhat ekpa opanai ma tura amelenke mase tura ema koo amfibi gema mani kpaa dɔɔkɔ mani je alumke paa nekeje alumonum odop bi neke ke odop na bi ke ko egya bise amɛk nyine bikr koo anje ageranbi se kpaa alum bike kpaa ageran bika bika goi geran bi kpaa opeshi ageran aje saa pet obe ku su zɛ met <hesitation> bi ma bi seke kpa aga alum bi neke kpeta den na bike kpaa ma Anje bi seke koo ede odopɔ bi neke kpaa eti na je shine ma maya ekpaa alumɔ pe pa zama noke mase be zɛno odop don odop maa mu ko je tuka amelenki don nuku shaŋ egap anet ne ekpoo eferen don ba cekebi eti ba amɛk nyinɛ biko adubu kyɔɔ adubu atat hak nan dɔkɔ kuma duk ko sha dop amɛk nyinɛ mane ko adubu ata adubu akyɔɔ amɛk jonjonɔ maya kai etiɔ kuma agya kɔkonɔ kyɔɔ lanŋ kama elaŋ ose ze dami nama kushan ma neki etio bebenɛ egya ma seze kpaa bebe mabe maka emashiŋ oga foo maje kpaa anga maje goise kama zakaa kpaa dee mane keje yen yen ba na je opana bete naka goise ke to ema maya ede vɛɛ he ma zeke kpaa je kamai edoi ema kami eoi ba don edoi bi ze nyi he vɛɛ de biko eti kpaa abe za gyɛp ekam e lam abe za gyɛp edoi aga bi ko kpaa nabi ko egya bi se fai se egbuse bisese kpaa sai bi egya ke bi se biya obukata kuma duk egya kebi se biya obukata kuma duk egya kebi sa kpaa ke we ema ma gode ma sene fwa efea baa dan maya duk egy ke bise ze kpaa dukka utemekibi yik ka bi yik kabi kushaŋ bise kaa ke dɔkɔɔ don ba ddi ne omŋkoede egya bise gya ba. Baa bi kpaa enje ba musko set edeke ba anyi sa naa zam ba ku shaŋ bi je kpaa etiɔ gekec kuma bebe nɛ ma gyɛp e zuwa amɛk ezasi amɛk ezazi je aguɛp anga ma fuba opanai saba regeya bɛɛ teŋa bɛɛ mwe maje yen makaba goiset opana don maje goi edɔɔ ma baa na je so duk egya ma se koaa ekatari voi cvei nɛɛ eba onet kpaa e onet ko aje pet ba onet awe ovep to kushaŋ abɔbɔnɔ avoivei ma ma we na agaje abɔbɔno e nada nada esi bwoma kpaa etiɔ ku shad bɛ bɛ bwoma kpaa etiɔ ku shad be be we avep ayen ne a denne aga aden egya sa bwom saa saa neki na ŋun ba avɛɛ be bwlo ma zaa taba kushaŋ mu soko gyɛp pe egbuse mu gyɛp pe gbuse mu mu soo vep evep ba andyɔɔŋ afan vɛɛ ede wero mu soko son eni waa yi ka mu kushaŋ ebi di zee kpaa et kuma awa je bi bisi kpe eti kuma duk awa je mu so gan anet zaka yam anet veɛ ede nyinɛ we okpaa eti ama musoko we ovep ko ogyeru avɛɛ ede ne onyi woo ogyɛru nyinɛ woo ovep ka gan zaka nuna etok ne mu dɔɔ kɔnɔ na avɛɛ aje sa size eze su ze eze gɔɔkɔ ba amaa mu zoko woo apaa etimuzek elenɛ ope suko zat tap abe adam kpee egya kenɛ. Namu je awaa eti mu gyɛp egya ke mu su musu cee ne nana awe mu kɔkɔ ku fubaa awa egya ku fubaa ke mu zo go odadi mu so okoo va yuwa mu ekatarai domin ede mu su kuwoo evep ka. nun muso ko ŋun ka vɛɛ owɛ ŋono we ovep <noise> kede mu bwoma musu kpaa egaje nani ba amma musoko woo kpaa alije aze muso ko ŋun avɛɛ mu ya owɛ ŋono nɛ to bwama ma mu apaa kpaa kama eminɔ musokun kpaa kama ni mu mu go dadi katari don don awaa je musuje bebe nɛ musu musu gyɛp b anyi saa na samba kuma duk je ne musu jee o <hesitation> okpɔk ondyɔɔŋ afn onuna eme egap mu de vɛɛ oŋyinɛ sama vep evep ba ba se lale mu no teke onet veɛ emuwe edeke nɛ ba bi ne je ecɔɔci gebi to zee <noise> ke zuba shi bɔɔkɔ baci duk. awa jenɛ musoo gan anet waa liya mude vɛɛemuwe anet nyɛɛ aziŋ mu suko bwoma eti bagye bagye ze kpaa zam ba nyi za dami na mu de vɛɛ wero mu ma kpaa ze egya ba amma awɛ bi elenɛ nadu sasi bwoma ovɛɛ ekpaa ebi kushan bɛ we avep sa bwoma kpaa eti ba kap alum musoka kpaa eti muko aje epet musu ko aje epet dul awaa je muso kpaa. Anet a liya mu de vɛɛmuwe onet aziŋkushaŋ duk egya ke mu su kpaa ekatarai mu kpaa ke kpaa ke duk awaje mu soo gan a ciya mu de vɛɛ mu we onet nyɛ aziŋ domi akoi agajemu abɔɔbɔnɔ sa bwoma kpaa eti ba kusha ka ŋun ka nuna etok beb egap be to duk avɛɛ kushaŋ bine kpaa ekatawi ve ekatarai vovi ba mu yik ke egbuse mu ba ba nyi sa yik ka mu ba musko yik ke egbuse e shine anet a de vɛɛ e ayik kam baci don ove ove ba nyi sa yikkam ba kushaŋ ma ma ne kap alum gema e mane kap alum nabe adama nabe amama don adama nyi regya nɛɛ she mane kap alum na ayaa ma na awɛ namama bine kap alum biko angebi gonasi <hesitation> baya ke ko bi ko obi zo ko ba woo dɔle bi konase owɛ onum domi ene afubi bi a eni saa neka bi dɔɔkɔ ba sa nema bi dɔɔkɔ ba kuma eni za nekabi dɔɔkɔ kuma eni saa ne kab ne emi ba kusha biseke zon eni waa yik kabi abok kuma duk au a bise gan duk awa je bise je e nuna deke vɛɛ wero bi we akpaa eti amma mu nyi muzu veɛ n mu bwoma ezet bainza muzi gyasa egya ke ze yik a mu ba ai doole mu gan evep domu domi duk avɛɛ je musu kaa eka tarai vovoi ebaa mu kpaa orayuwa je aze ba anet a ciya mu de vɛɛ mu we onet baiza abɔɔtɔnɔ kuma tɔ. Be na set eze bwoma ke sabe naa sebe zun amfibi suŋ amfibi anyinɛ we ne egbamni amma saa bwoma saa kpaa ba saa bwoma ekaa ba kuma eni bwoma saa yen eki any to yen eke any dina ushaŋ mu vep eve na awa laŋ ama mu soko e dɔɔ mu yik ke egbuse mu mu kpaa ali je saa zaa zeze zaa ciya mu de vɛɛ wero ba mu no damuwa egya ba neki evep neki fwai aga neki sora aga je saa saa se zeze kpaa mu yama ondyɔɔŋ fan waa go dadi mu adiga na naa sam cucu sam omnrede cucu sam omɔkpede duk awa musu duk egya ke musu gyɛp awaa naa sam kushaŋ ebi bine gyɛsa bise bigyɛsa denaanna za bi don opana avovoi nɛ muko se gyɛsa babaa nyi saa naa sam ba domi ase ekatara je vovia nɛ je we je adɔɔ agbɛɛ bebe nɛ we elem don duk awaaje musuje anyi demu sde ve̱e de mu de vɛɛ mu mu wen onet onyɛ aziŋ ko mu we onet ogbak mu ko woo onet ko woo owo gbak. ka yamu na su bebenɛ abɔɔbɔnɔ ka bwoma jele awaa ondyɔɔŋ afan kuman ba zaa bomje awa ondyyɔɔŋ afanba.